Toetra agnanan'ny sy magnam-paharoa agnanan'ny kangoroa, kangoroa mankatia zanaka be; vao teraka zagnakan'azy le mbôla bisika vao teraka igny de bateny miaraka amin'ny kibony de andesiny mandeha am'zay tany andeagnany retraretra ndesiny mandeha mitady a <hesitation> hanina; mandeha minan-drano izy andesiny mandeha miaragna raha hohanina izy andesiny andesiny magnaraka anazy foagnaa ny zanany tena hoe mankatia zanaka.